Dwi puya hian <hesitation> sanga tisang sangan oma, tuan ram sadang tepo anten trin ani. Tungzi nga tuan ole ten oma, ole ate achang alianti, tean oma tuan sanga ahian, asang sanga minggan sya tek titu, nga pui, nga pui sanga lian poti tea tutu sanga lian. Ber aan ngay tu ani a, tuan sanga dang omhaw tu, <hesitation> nga lim te, nga dol te, nga vang te, nga ra te, nga vok te ani. Tuta tuan rong sang sang ten oma, adum aing rang katsak rong te, asen tepo anten om trin ani. Tuan adang teng trin tu, kai kwang ten oma, tak ai ten oma, ling par piring gong koroy, ti ver te an om trin pok ani. Tuan satel tepo hi, an om boka, satela pok, atisang sang ate, achanga alianti, rong sang nei te, anteng pok ani.